तन त मैं घुमणू लग्युं रंदु छ लेकिन जु बाहर देश म मैं गयुं छ सु छ थाइलैंड मलेशिया और यूनिपाल होएगी और अफगानिस्तान होएगी तख जयुं छ मैं और एशिया होएगी तख भी जयुं छ मैं।